ادا قدرت انا نتعلم لغة درك هكا تيتسويت انا الحاجة اللولى الي نتعلمها هي اللغة الشينوية اللغة الصينية نتعلم هدي الصينية لانو كاين زوج ملاير منهم ويعني مدابيك تتعلم لغتهم بش تسلم شرهم وتخدم معاهم ودير معاهم الدراهم ولاباس